गाड़ियो के बहुते तरह के कंपनी छे भारत में। बहुते कंपनी छे ,जेकरा नाम टाटा मोटर। हुंडई, महिंद्रा, किया, टोयटा, होंडा रेनो। फॉक्स रेन निशान बहुते कार के ब्रांड छे। सुरक्षा रेटिंग बहुत बढ़िया छे।